Preferirìu esi invizibile përché parei pös andé a ca d'gl'autre persun-e e scuté coza a dizu sensa chë lur a më vedu e magari scörvi 'd coze chë savìu pa